افضل يكون عندي زر لايقاف الزمن لان هالزر يخليني اوجف اللحظات الجميلة أعيشها أكثر او أستغل الوقت للراحة والتركيز على الأشياء اللي تهمني الرجوع بالزمن ممكن يكون مغري. لكن ايقاف الزمن يعطيني الفرصة للتأمل وتحقيق اهدافي من غير ضغوطات الحياة والوقت